Muuyuni wongaashingeyi tuli paife oh uuyuni tawu liimbilike shinene. Uuyuni owa taalela eshongo unene eshongo unene ngame nda mono nonda dhidhilike lya taalela uuyuni eliko. Eliko lyetu lyomuuyuni otali tengauka unene. Otali shongola. Onkene mopaife aaleli yetu otaa kondjitha tuu. taa kondjitha ngaa yeetepo uwanawa. taa kondjitha tuu aantu ya kale ta- taa hupu nawa miilonga miilongo yawo. ashike opena naga mpa taya nyengwa. Osho nee ngame mwene kandi ngaa omunongonoli lela. maara ondina ngaa mpa nduuvite. ondina ngaa mpa nduuvite mo- shiikolelela shi tashi ningwa muuyuni. unene kungame sho nda tala eshongo ndi enene enenenene ndi tali tali tali piyganeke eliko owala. eliko olyo ashike tali shunitha iilongo konima naantu Sho osho tashi eta naantu yeli miilongo otaa ningi niinima haayo. Ondi wete naantu oyendji otaa ningi iinima oyindji miilongo maara otayeyi ningi kokwaahena iilonga. ethimbo limwe onkalamwenyo yawo ondhigu. paife omuntu oha kambadhala aye a ka ninge iinima mbi inaayi pumbwa oku ningwa shaashi eliko kalili nawa. Ondi wete kutya kungame. o challenge o uudhigu wa taalela uuyuni eliko ashike. Eliko olyo ashike ndi wete.